Kwanza wandu wale mfanyenga ngasha murilile ngasasi baada wasasire ngete vava vakwa valinta kulia epia tulenganya katika hoka shakwatata tesha ndukule kwa kweli kute mzazi kushanavo na mula wetiva kulivtia sa na mraishisha kudiliani na nchongoze kitilo vedne watla mtumvwa haringile maka nyambai karem kama kaiminiva mpaka umnde unalolim kwa kweli kesaidia hondu hata mambo mengi salama kishita mahakami njaa ya vajengaya tukaa kwa amani tete wandu waungu vule chikwama maakamenifo kwa hio vandu wali kusaidia sana tata na wavo wawa wakwa aree kusaidia